Ny fomba fampiasana aspiratera amin'ny fomba mahomby ao an'efitrano a de amin'ny alalan'ny fanesena tsara ny efitrano. Asesy tsara tsy misy dinganina, ary ezahana atao lavalava <hesitation> ny tadidin'ilay aspiratera mba ahatonga an'azy afaka mandeha alavitra.